شوف صاحبي، كل ما هتتعلم لغة جديدة هتكون نبيه وفاهم، بس المهم تشوف حد من الخواجات دوله تمارس معاهم اللغة عشان ترطم زييهم